Raha nisy nanagadra aho an, dia mitady zavatra mavesabesatra aho. Zavatra afaka atsipiko eny am-baravaran-kely. Manoratra taratasy aho mba hiantso vonjy an, ary araikitro eo amin'ilay zavatra iny, dia alatsako any ambany any mba hisy hahita rehefa latsaka amin'ny tany.